pili kēia i ka hoʻouna ʻana o kēia mikini kōkua holo i ka puʻuwai e hoʻouna nei i nā lele ʻē ma o ka hana ʻuila ʻana i ka puʻuwai e pauma e hoʻomau, e holo, e ola ai ke kino, ka puʻuwai, a me ke kino holoʻōkoʻa.